أنا كبرت يا حي هادي خليه يعرفه بعضهم، الأجواء كانت ديما عائلية، والناس وناس يعاونوا بعضهم في الأفراح، وفي الأحزان، وفي المصايب اللي تصير إلهم، والجو كان مليان محبة، وكنا نجعد مع بعضنا، والحياة كانت جميلة وكلنا كنا نعرفوا بعضنا باي شي -أي شي يصير للغير كنا عالمين بيه ونساعدوه.